अरबी का मुख्य उद्देश्य किसी कमरे की सुरक्षा सजावट और आराम बढ़ाने के लिए होता है। प्राइवेसी पर्दे और खिड़कियों, दरवाज़ों को ढकने का काम करते हैं। जिससे बाहर से अंदर देखा न जा सके। और घर के सदस्यों को व्यक्तिगत गोपनीयता में मिलता रहे। प्रकाश नियंत्रण पर्दों का प्रयोग आने वाले प्राकृतिक प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जिनमें कमरे में धूप को सीमित किया जा सके। जो पूरी तरह से अंधेरा भी किया जा सके। जिससे आरामदेय वातावरण बन सके। सजावट: पर्दे कमरे की सजावट का अहम हिस्सा होते हैं। विभिन्न रंगों डिज़ाइनों और सामग्रियों के पर्दे कमरे में वातावरण को खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। तापमान नियंत्रण पर्दे: पर्दे तापमान को भी नियंत्रण करने में मदद करते हैं।